<hesitation> Sehil am mbiyɗa hannde ñalawma ma welaani? Ko noon, aduna o ko noon. Sahaatuuji ñalawma mbelan, sahatuuji metta. <hesitation> Jooni noon? ko mbaɗaten hannde? En njaltataa boowal? Njehen pijohen seeɗa. Saanjen hakkille, saanjen nokku. Ɗum maa taw ina moƴƴi e ma no feewi. A yejjitii? Ko ngoow-ɗen yahde to? En njahataa toon?